Voaisa aloha gny zava-magnitsy aloha na raha manahaky anizay fampiasa amina ah sakafo aloha da tsy da maro loatsy gn'anaha. Fa misy, gny voalohany aloha misy gny carrie, da misy gny poivre, da avy teo koa asiana, magnitsy avao koa manko sakay io da asia sakay kely avoa koa agnatiny ao. Da avy teo, raha angamba gny faha efatsiny, tin, igny gny mampatsiro anazy sy mampisy tsirony soa anazy manko, indrindra raha fa manao mahandro henan-dambo tegna. Ka efatry angamba gny zava-magnitsy fampiasa fa- fampiasako amy fandrahoa.